Ah, hei au merasa sedikit ta enak fa. Kadang-kadang setres ah neme sodak na no kerja terasa belak ka.